Mi noma mbafo ko ki nɔma mu ekarfi uwo onzu uwufo iya a nɔma a eranda onzu ma ekarpi uwolaepo gba lu re mu inɔma le ide ga kgɔ nyi eyi mo mu inɔmale ide gba kgɔ nyi eyi mo mu koto ki wo addua ide ki wo addua ki to omakili ekeyi ki gbo enyi ma ide ki gbo enyi ma ekeyi ki she mu ɔguze uwu gigima ide gba ngɔ onzu uwu bwɔkwɔ ewu arika iyi rishi ngɔ shemu oguze uwu rishi ngɔ ku onzu uwu bwɔkwɔ ngu gbama mutu ekeyi ngɔ to koda ma abaku eduma iyi eyi ekeye ngɔ to eyi ma ngo she mu rishi to ah ide gba ngɔ kah me eduma mu koto ngɔ ri kiya de ngɔ bwɔ ngɔ ka ngɔ gi ngɔ wo eduma zuwa ko kuye ugwu ɔnuda ekeyi ngɔ ngɔma ngɔ ri kiya to gbama tayi mu ɔgoyo ekeyi ngɔ gi embi ekeyi ngɔ womo ngɔ gi embi gba ngɔ womo ekeyi ngɔ ri ide ngɔ rimo ide ngɔ mate kuye ku gbo ngɔ kya ngwu odo uwongɔ mo ekeyi ngɔ ri ekeyi ngɔ noma To uh omuwufo kuma uwu gba eyi mo uwu agbama mutu mowu aku iso irishi gba ewole awu ide gba eyi mo gba we wo addua gba we vye eyi mo ekweyi eshi mu rishi aka mu rishi eveyi elo mu rishi wom ewo rishi ji-i evayi agba ma muɔnoyto onzu kuma aku onzu wu bwɔkwɔ akpa igwu eshi mu gu ikpama eduma yi bwɔkwɔ mbɔ ugu eshimo egu imbomo mbafo aku mba boko ovu kenze mtae aka kosa oku kinze mbafo kuma aku enzu bɔko onene anyieyimo kiya ngɔ avɔgɔ nyi gba aku aweyile eshi mo aweyi gkpolomo saboda mbafo oyi iji onzu wufo eyi iji iji gba ikoko ikpolo le gba aku oguze uwu bɔkɔ eyi mu owe erimo le mbafo kuma aweyi ele mu koda gba mbafo kpolo le okpalayi elu ekeyi oyayima aku eduwo tete mbafo kuma idegba kiya igiko avɔgɔgi kasa gba uwu a kpale eshi ma kasa uwu eto mu Aku egu gba a piya le awɔma eshe mu igu wu ipiyɔma onzuwufo kuma eduma iya avɔgɔyi aku opeti ele eshi mopete uwu womo onzu wufo kuma aku mate ɔyi uwu bɔkɔ uwɔ uwepo le mbafo evɔgɔ eduma eyi ewo mbafo aku etiles ele ide gba eyi lama to ambwa oshiri womo ekeyi oshe nue eduma eshe mo eduma wu iwomo aku etide ele elo mu ikpama amba ku eduma iyi avɔgɔ gba aku ashitmiti le eshe bi piyama mbafo kuma aku amba bɔkɔ mate onene eduma mba gba aku osaana osaana kuma iyi riba onzu wufo akun ivze gba ayeyi male onzu wufu kuma efu ubi uwu koya onzu wuto kuma ekpo ɔwe umbu koya onzu wuto ishi kpa gba egu gba ayayi male iyi koya onzu tayi uwu mate a awayi gba amu le gba akpala lenu muɔguze onzu embo aya abwa e shiriya aya wu yi ma to osaana de iyi riba osaana mu oduniya aku ukpenyi mo ba uwu bɔkɔ eshengo le gba ba ngɔ vɔgɔ wule gba ngɔ wole uwu mate eshengo le gba ngɔ woler mbafo oyi eduma ewo ekeshe ekpeala mbafo. oyi eduma iyi ewo ekeshe ekpelɔ onzu wufo kuma ikpenyi gba avɔgɔle eyila ma ikpenyi gba eshemo mu iwomo ler onzu wufo kuma avɔgɔ yi ekeshi. ekpepo ide onene oya uwu mune ne te mo ogaidama oya uwu mu iyifo onzu wufo a vɔgɔ yi ekeshi ekpelɔ awu oyawu mu elel ekeyi oyawu mu iyifo gba okoko owole to embetenzu ozonzu mu kuye kwɔgu ide gba kgɔ nyi oyi mo mu koto ekeyi adangha ngɔ mawa odo enengha ngɔ mawu odoto ngɔ mamba odo tayi- e to kiya igi bɔkɔ ngɔ gi te ngɔ wo ba ngɔ shee mu iwomo gba ikoko kiwo le to eduma ele kiyi mu iwomo le aku onene fuba ekeyionzu wufo tayi kuma aku onzu bɔkɔ onene ide gba ekpassu igyangha mo lu koko lu maesu odo tayi gba luyi ɔtunye uwesu uwu bɔkɔ amanghamo ekeyi akiwonma ate ele kimbe ki wo wu ngha ba ada wo kudu mole iya eri aba mangha odo kimbe kiwo ngha onene ngɔ di wo kudu mole a te onene ewu egyamimo azateto ukpole kyongɔ ekpasu ma oba ikoko kiwo tayi kiya ngi bɔkɔ kiyimo ki du mbetenzu mbasokunzu yadda kɔ ɔvɔgɔ kena gba ikoko kiwoyile mbafo kiyi mo umbetenzu otanzu mu makate luwa ezu Mbafo ɔbwa omakata uwu kwɔze mo obwa oakata uwu wola ogbao bwa uwudo har mbafo ovah mu uwɔlo mbafo owa gyomo mbafo owa uwu kwɔze ekeyi olafima mbafo owa oka mu uwu opo ekeyi olafima mbafo owa okamu uwola ekeyi oshebi to omakata kuma owa mbafo ofya eduma mbafo ofya eduma moba onzuwufo kuma ambwa demo ekeyi ukpo ayawu ma ekeyi ɔgɔ pwate laku lu gbewu ma-a mbafo dayawa iparu ko imi mingɔe kuye ngwɔkɔ mi wa omakata uwu ocoloji awu akwei mbakɔ ki ku uji kpenyi mu omakarata mbakɔ keyi mu ugu ukpe nyi gba ki ngɔ le ebwo eshi eyi kya te mbla esu to onzu wufo ngɔ yi mɔmɔ kɔ porate ukpo ayawu ma luku lu gbe wa-a ki magi meyi mo aku kuja igi ebami eza ibama moba imi mingɔ le. mima meyi mi to mbafo onene owe ezu ofya eduma okah sharuo mbafo kuma ode ofya mo mbafo kuma oyi mu igigima teka mba lo fya mbafo kuma ofya amma oyi mu ikyo okowalwa ngwu reshi bo mo kah ilimimbo ligba li kyomo bene To mbafo kuma owa amma eduma ofya mo ba to onzu wufo ku ma afya eduma onene akun onegba aku mu egba mutu onzu wufo kuma afya eduma mo ukpo kuma ayawu ma mu ɔguze uwu osaana eyimu ifyama eyi mu irimu onzawufo awa omakata ekeyi ukpo ataru mu ɔguze uwu osaan onzu uwu ukpo bowu ewo mu ogunze uwu osaan ekeyi ukpo ari mu udu-u ngɔ pusate ɔnu kɔnyi kwɔle uwuma agba aku onzuo keyi mu imama tete inyele mberikete amma ukpa gba akah le ukpa akangha ogbo awu mo ekeyi ngɔ yi edu ngɔ te ngɔ idu mo ekeyi ngɔ yi megha iwomo ba so lyina lyina ukpo gba azo wu onzu zu la oguze uwu bɔkɔ ukpo akah wu ɔguze iyi riba riba riba uwu ukpo ba ate akah wumo ekeyi ba ngo gba kemo amma ngɔ zote ngɔ yi megha iwaangha mo cos kiya ki bɔkɔ ngɔ zote ngɔ yi megah ukpo ada akangha mɔmɔ mo ngɔ ba ngɔ ri mrgah iwongbɔ moba amma ukpo gba irige ba aka ogha lee ngɔ bwede ngɔ mate ngɔ kpala elu ngɔ bwede ngɔ mate ngɔ kapa alu amma ukpa ba aka mo ngɔ lo miyi mo megah iwo mo ɔguze enyi tayi iyi. riba riba mbafo owa oma kata kofi ogwu one owo eduma iyi asi biti mbafo owa omakarata mu kɔfi one Aku mbabɔkɔ ɔzo ateacher mbafo owa omakata kofi ugwu one aku enzu bɔkɔ umba gba oshibo eyi le bɔ ɔzate so ka yese mune te mo yi kiyi mu luze ngɔ gba ngɔ ku eyi le mɔm mbafo owa esu kofi one emoto ele gba opyete mbafo owa ezukofi one mba gba enzu mba bɔkɔ oyi mu atu iyi ogwamnati ori eduwo iyi ekwu to mbafo ogbo oyi mɔmɔ owara ezu u ukpo akamba mu riyi igi bɔkɔ kigi kindama har mbafo kofi ngwu one aku a governo-o mbafo kofi onene orige ofya kutu ngɔ bɔkɔ ku dowu owe irimo-o mbafo ori mɔmɔ ofya eduma isheshi ogba ota emeba mu omakarata ovɔgɔ mba ji-i emewu tete ma agba aku enzu bɔkɔ umba ma oya bate e aku enzu-o amma kudu kwɔle ku shele kofi ngwu ɔne orige ɔfya kotu ngwu ba bɔkɔ kuduwo ɔweirimo mbafo ori mɔmɔ ofya eduma iyi sheshi eto emewu egba lo mou omakata ovɔgɔ ji-i emewu kekele ma agba aku enzu mba ku-o kofi ɔnen amewu aku enzu ba bɔkɔ mbama oya ba te e aku enzu o amma kudu kwɔle ku shele ide ngɔ wa ezu ba ngɔ yi onzu mu keyi mo ngɔ fya eduma mo To mbafo muwo otunani gbe migane mo ba ɔnene onzu ambwa omakata afya eduma mo onzu wufo ambwa omakata uwa aku afya eduma mo onzu uwufo ba awa omakata uwe ekeyi afya eduma a to apula enyi tayi mu ngɔ ma ki wo otunanu gba ki gane la oguze ɔwu tayi moba iyi fo tayi aku iwo iwoomo so da ide gba ɔyi onzu mo de ngɔ fyaeduma mo uwu fo ba awa ezu abangha mo eyi onzu ode afya eduma keyi la ngha to apula enyi gaskiya kuye ngwufo irinzu owe mu kagɔ soda onzu wufo irinzu owe mu kagɔ soda onzu wufo irinzu owe mu kagɔ soda onzu wufo anbwa owloji. afya eduma onzu wufo ambwa odigiri afya eduma onzu wufo ambwa omaster afya eduma onzu wufo ambwa eduma a eri mɔmɔ ekeyi ekomo iwama ekeyi eshekiyi apula enyitayi gaskiyaki yeyi mu imama mu kudu kwɔle Amma ukpa gba akale awu addua gba lyite ukpo le shinzu kunyɔ ugwu woji ukpo le shinzu olafiya uwu ewu lde ogele uwu ewu gba eyi igi nagina ukpo ate ngɔ yi esheshi mu keyi esheshi enyieze ji ɔnu kwɔnyi kwɔle idungo ngɔ ma kgɔ ku onzu enyi ngɔ ma iwo kudu tete ekeyi enzee ɔte i onzu bɔkɔ omagi te gba kofi ngwu ɔne gba aku. onzu o binghale to enyi tayi keyi mu imama amma kile ukpo kala eyi mbalanzue ukpo gba eri mbalanzu iyina yi na izema onye iyi mi mayi bwe mu kenzu. zu nga eloyi ka nu so kena